Bobe ikio nana den ni hamanbe ne emu gba mene aboku la em eutulopa kemien obuko kementubo brake yinrui omene, ikilo tuamegbakpou kere kekeri meo but omene ikio tua zini naman evivnen/ami naman mama bobe emi nma pua pua ke emi ebe gba egberi men oboula ukrusi koko ne ikio fara kemeze nimine ikio faa isibiri kpou ebikio kpou faa ware me yin yan mumu gba obiri ke ikio tuadenimi obirikio tuademi emu gba ror be your bale dese obene onana ne bekpo taaran omene oyinnui mon bramen ikuro man ikuron ye obiri gboloaa imon obiri mon ke wenetimi ume ogirui wei tae imon mon suodoukpo obiri bouaa inna egberigba yor be obiri man ken mu igede ogirin meneu oburi nana wai mon obiri ogiren wai mon iyeke pade obiri bou disui yan ogbane o emene ko ikpudu manbo ogiren wai padou omene ba ba beri kpou nena wai paiya obiri bou gia bou nena wen predee ubugiade imene dou yirin omene ba kobo ba eke akpotu katuade maniuge tubu tapakpa suo de omene ba kenme mon suo mene gba bebe kpou tua obo obiri mon muenne obiri rapa kunu turu the odi obiri bebe kpou fia iweri ke bou nana bou ekiowaten iwuru sua dou kpo faa omere anabra omeme ikio tua ke biri ogbo numama kpo den emi an dugbo nanama bou se kpo u iwiri gbane sena paapaa iyebo ibe manpadou gba amane kemen olenkum onai iwiri wene timi nne yor kuru than gba iwiri mene mantoro bou se ketini idi meme diitimine veke bou koirin ban a- uo fade iwiru ikio man izoukeme., ikio men kenne., iwuri obuo me othurie onne ke beni utua tuman emen wiui gbanme ofuru beni obafadoni oke kerekere benitha tua kouonoui kruden namma bou kruden na thonnowui inaredese ipimonke imipinmene ibake iba., wan-utubra gbade turu man alabo emerue ogbo thoduode umu mene thonno wai okuretiemani kammowai obrasini obou donno asuode igere okan wure the bafede kamo wai pa oba mie iwe bana bou ye duo timi apere batan gbade. Ale omene amine name merimi obo kpo kana ha nama obo ke da tubo kan emi omene omeye buobe owaribemi be ekromu ekronu eyi owobiri gbeleqha omo orimo ka wene timi kemi brala kpo keme ke emomo obri ke subake sudo elomo be eqberi yobio toru arido enekiye owe owobri mo wene pua timinee keni owei omumo eqirene abona abe bibe doube obri ke tie timi su doume zene keme korusu do gha obri be bian be keme bo bain no bise ye duo bose be kememo obrimo egiren bemibe obri nana owei mo eqiren owei boni eyeopuado abonekene eyeopua be obri pake bonake adido bo obri bakubo gbodo oh be ma otu meneke be eyeopua do ene neke bone eqi rengha obri be bise ye duonakene ekiyor tuado owani nana neki yor be omene ba amini nanowei peigha bise ekiye owei bodo tinsr omene kumo ka mokoer aqo bise owei peredo nana owei be boimo qiyano pre do yano predo obri ke eki yor tua deimi emu gbami tubiyo nana owei boembo qi yano predo ogba mo oh be kpo akpo ne boye Ebo kememo weri eyerin obadoyi keme kakere eriye yi ani ba bi yebia kpebugha o menekpo yoledime zenebai labe abameni tei be obna aneqire owei mo su nana do mene tei bomu yi edie ani makeme bo kpaka do kpa yibe bo o bi be omene sebe kpo dini nake aro tuagha mekiyor nana tukemogbaiyo omenebebe kpo dini orutuaqha omene owango bakene akobra oweriri do be ma otumene kpa ka kpa ka timine eqi debemi otumene akorido akori sienbe obri boma kene nama omei wami omuyine owaromuyina obri be omo tuduo moyibe omebo suba ke obri kedi yado emokeme mo suyebia emene kroibebe kpo tuane emene kroikene yi kpomi eqha obri kroinairi qha but obri bakene oditoru be okroinari pua mo meriya omene eqberi akenobimotim me ani obri be bane ezon keme agha yobe nama ebe biyo natimiya obri ekiyor ke tuanimi obri ekiyor ke tuamimi obri eme mo ama eyerim wari eyerin eyimini semieyi Bi seye buo dede eba na kene bounama be ekiyo tuadein yebe mene kpo patu bemiyo omene nakqha o owu dube diapana bianyamene deinimi ewir ke bou be ekiyosi tuadeinimi bou nema mene ewiri kekiyor tua deinimii ewiri ema ri nimi be omene daqha du da dagha du pa ewiri o akpo bemi duminise owari be bu abeni omene aniemi brabe ekiyor tua nakene toru bemi endi mene kpo deinimi ogbobemi yai mene kpo dein nama menesebe ewiri gbama seria mua pua eyi ebe bo pua debia meneke ame ne otinye pua pua yi pua de bia keme otin kume ani ya eyibemudi sindebia qesie gberi pua pua eyi ama pua debi a ani kuro dein eyi be pua pu eyi pua debia kuro gha elomu gbene ewiri eki yor tua deinimiye gbanimibe yomaride bia omene amene wari kekere siae meneyi oweni timine ekeni bra miebo omene obuo mene mo obramene mo kponakene bulu botuado owamene ango keritabe omene ani yo be torumene ke dini nakene eleyi Oma le timi ne oyo koride yo kori akemu eyo okuo debia okpo eleyi oweletimine ene torumene pa vekene owemiyo duo seri embe emiri kpo baindo ani ewii akene ekiyoi wa yobe emiri ekiyomo ezonkeme ekiyomo dolena kene dolen akene omene ezenkeme kebe beni anatimi emiri eki yobe kabuomo emiri amu kori ma kumo ariebeni botuabe omietimine ah okoribe avai akene adrebeni botuabe ogba ni oun oun oh! Atrebeni kuro neba qha o dobeni kebayo ah omakene adrebeni botua be onene bonake ami ango be teri nake dou adribeni be nane oyonmi gha be amene qbado adribeni be obagha minimiye owake dou beni ko tuaye okreke qbanadia do dou beni ke ebaminimi adrebeni kuroeba gheminimio amiebra miebra emene lugha minimi o amene owakene dou beni bo mu tua do ah owakemu dou beni bo tua be amir pake keme sese ditimine dou beni duo na kumu duleh keme kpo bani owari gha man omei bra ke lunapre do ado ah embam amie buo me

Boube omanemi brabe keme mo otu bo mo kpo jorugha bianyi makpo zorugha ani emibra ani kuno omei eqberi be kuno omei dube qbadebi duloye diyan buominimi yaki ne man ko tua otobra otobra gba moseriqha omene biyo duo nakene esilema omu yibe omene toru ye keduo yo otoniye duo muibe otobra gbado toru be ala buo ama toru be ala buoemi toruye diya emene ogboye duoi yo ogbo duo tini ne na koromari kpo lagha be keni buo nima bo tieno diya do kono omei bo ogbado oh! De kpo bane eseama owa ke bainmu nako kpomumughi owake kuno baimu amabaimu kono-omei be okori tiemoni mi oh! Bekpo akpo etoru ke duo meriya ebibradeimo tinimo emene kako bo qha na bone oqbo duo ba kene kono owei ke pre kori do tebra ke emumu muda owake maike baimukpo kono-owei owaino duodo ogbadi oh! Esindo Tebra ke emu mie mia bo wa kene maina kene si bema kabain bo muiyi be kuno owie bo mieyi brabe di be kuno owei qbado uhn be ene di kpo lagha nima be owobra be omene bete bain timine mu keni duno osudo duno be omu labe kila eqberigha toru ko mu duomeriya keme kpo oqbilegha o ome duno bro shokobi duno bo suo nale suolo shoko ebein o gbabe eqirebe opu eqirebe duno be mi be eqirebe ema riya diba ka eqire pa kene odumodo eqirebe okor be shoka be eqire ko kame ogbe be oh ba eqberi emu naghah o eqbraname iya bra puagha o agbamo sra owou ko otobra bamo kukone emene sra owou ko bain timi nake beto be dede do ba akpo labuo mo gbaeqberi nabe ebideinmo ehn esuodo ede do eqire mene pakena nakene kuho owei ba me kuno owui ani yo ke duo maime keno owei mean otobra bame otobra badobe otobra dado eqire mene kpo duno be emi esilemayou myi otumene obina otu mene mu esilema laya amene beyobe otobra koruyi

Obri dein de bia, ani ologbo. Ologbo ye be, o mien timi bo sei o suo yo be. Zua ologbo furugha o. Zua yai furu yi o, but ologbo furu-ari ki bi bo me. Ologbo furu-ari ki bi bo me. Ologbo furu ari ki bi me so, omini tain mini se, furu de bia, nanabo eyi kpo numugha. O ama be yerin timi ne